Ən nafar ya boskiɲaa nafar yuŋg koolo. Borsənan, borsə ndegin ndə tariɲa. Tə tuɲuu, tə muŋgo ruum ge borsə nege naŋgə borsə ŋgal leede. Tooɲi viza ge, naŋg nar ka borsan, boroz nee kə dal tə uruŋg ŋgal gazaaza. Tu oho nafariɲ na de ga tooɲa tooɲaa ginez ge ndege tooɲaa təron a tɾant tərwa espor gee <hesitation> ferinɟonda. Nen ŋgal tama rədaba. Tama nden borsən de taboo tariɲa təə tuɲ gena. Neya but dee geden dar kor məla tariɲema. Tə tariɲaa ta koolo ge darɟet B, borsene tabu ŋgal leede. Toriɲ tak gizaz ge naŋg nap Tə oromənaa, oroman haaricin ɗaŋg boroʃilkə. To ooroɲan tə baatəriɲaa wo to oromon hariiɟi wo tə ɗaabiɲa.